Ley thing la can make it pe- ley people neh can say ley animal neh smart in ley bush like squirrel when squirrel see ley human being neh coming a can want runaway a want escape because a na want for ley people neh to catch it <hesitation> ley lion neh ley rabbit neh can be doing somethings neh because a can want get good thing for la seh too ley can want live for long to see la children because ley animal neh when ley see other ley people neh going in ley bush ley call want hide la seh and ley will na allow for la people neh to go and catch neh and carry neh so when ley see la people neh ley can runaway and you see ley thing la make it lion can be smart because when lion see ley people neh coming like a will see you coming then a will say oh ley person coming I coming eat so let me just set trap for ley person here so when a see you like that a will set trap for you a will want catch you when you na be smart a will catch you ley la you can see rabbit ley can say rabbit smart because rabbit want long life a can want live for long at least to but when ley rabbit see somethings happening in ley sunni a can say oh since ley one looking like this let me hide myself or let me do ley one here so ley people can’t catch me or ley people can’t do so so and so things to me